Ti nying dirang gangu teng kuma in nu teng yi nere yi bogonmi nere, wato duk lokoci wuma ko ner ningu yir tu dayai diramang gangu nere, kama kwe ner nungu twiti nyai yir ti nyai toh toyir diramin gangu nere sosai ne ko pwange ka twi we piyau dira man gangu nere ner wu gangu you ya tuwe din tono kama kwe ner tibak twi ner tibak twi wei ningu yir ti nyai ko twi ner purange ko twi ner biya ka twiiwi nyau wei diramang gangu ner sosai sosai ne dingin kopu ner wi tuwe ana kaner ningu yi ti nyai banu gangu yow bwigi <hesitation> gwalanga mer ner wiya bogonmi ner wiya to bogonmi ner wiya innuwa kin a twiwe twalange a kasa yir tikingyi ti nyai kannugu labari ye tibak innu teng gwalanga ma inko yi nung ne, kan kwe yi nung tibak to wo ner inkasima cika mana in bel bel yow dingin niga gin teng sosai sosai ne diragin gangu sosai sosai ne inkasi min kullum wo ner tibak nai pisindi kino, insar daga ning tibak bako kin lallai ner wuna daganiyei tina yo mwa to dagani ti nyai dun tono cele ti ningu innuwa baningangna ten a gangun dingin iti nyai ka ba tu ner ne ya ner wu ya kas ti nyai saidai ba tu nere ba tu ner kam bolyo wu biyo ma. kas kin yo baningamman yo twiwe kaga ya teng don tono mi kankwe ner ningu yiriu yacika saman wu yoko wuna kan kwe ner ningu jondi, jondi ti dayai kannu kin wane ninga joni kaza ko twi ner wu piyau toh mi ka chwigu nyine ma kansu dirangin gangu dingin inko cika tiwi ka ningi na yomin yo yo wundu mwano kanawe dingin ma amni yi damuwa bajamna, sannan towi dong ka ningi don yo wundu don yin nubu dong ba cekin to wuna mere injewei mi wunu ner wukin batii to kaga do chei mi a bogonmu kankwe ner a ningu ti dayai tibak dalili yo, dingin ko peleni a kulou kano ta dini yei tibak innu pelendi twi nya kasi noba dwiya inyanu teng a ta bolmi wun biyo ne dintono mi inkasgu cika bolmi wun bi yo kullum kan ningo yir wei sekin yir tu no ning yita no inkas moma ma wun ptu ma ninga towi dingin innu teng inkasa yi bol ner wu kangi ma a twalange kaningu in nu teng gwalanga mo din tono kanwo yi nyinou wun kalano nerou dingin ba ninga yir ti nyai din gangu kwi banuwa teng toh in kalanoi dun tono inkasi mi cika mi peleni tɪ ʙɪʏᴏ ʏɪ ɴɪɴɢᴜ ʏɪ ᴍʙᴀ Kiyambau mi incegu inlangu gangu mu toh mi kannui no ning peleni nerii a tu dayai twi yir ti nyai inkas min in tirtei inkar twiyou dingin dirangin gangu in nu teng ka ner ten yiri yi ti sommai a yoko yito insoma min temmin bu buryoi yo wundu nyan ki kangu kin gango nyinou dengwei kaga teng, nere ba teng yir gemmai a somma to yin nu teng yew sosai sosai dingin insoma cika kin cegu ko nyang kikangu ka deng bu mi mana ne, dero ner wu nem yi mi to a ce teng kenan toh wo ner mer in ninga man yo twu ney? wo ner ko kuma in ninga man yo bakin ciki nye? toh in ninga man yo bakin ciki dun tono wo nere in. inga manyo yir tidabu wo ner in kasi a kullum baje gaure din kaje gauri mwa to jegg auri mu din tono pelendi to yoko yi ningu yi mba toh tu u prangin toh, toh mi a gangu mu toti miringu gangu mu sosai kuma in nu tengyeu sosai sosai ne kano yigu din ner no yabangu neru, kino ceegu kin ai wane wo ninga yit ti nyai, to yirti nyai twi ti ner wino ne, kama nu kin yirti nyai kaner wi tu ne to yiti nya twi nuwei teng yeu amma kayo ner wi tu kam <hesitation> cika ki congo yin ce a daga goro ko, bol yo ner wukange bolyo wu biyo ma, ninga man yo twiwe, kaga to twi bu kenan ner wu ma biyo ma ma ning twiwe gwalnga ner wu kin twalange toh din tono mi a kongu gangu a pisimu wumi in pissu <hesitation> a kauye insombu in kereng bu in angbu kana piyau ana mi a iya tin kogwui gaskiya innu tengyeu sosai ka ner ningu ti nyai innu teng yeu, innu teng yeu kwarai da gaske innu tengyeu dingin mi innu a gwalangna ana ner wu ningan yiri kullum kanu kin wane ninga yiri nyina gangu yo ko tari yi bwalau yanu teng